Wakkati ko mi tefi admission naftugo jaande reenuki nde ɗum wi’ata Polis Akademi, mi heɓaayi naftugo, gam mi walaa darantooɗo am, mi walaa koyngal. Ɗum ɗoon wakkati mi yiɗiino mi nasta nden ɗon jaande, ammaa ɗum waɗaaki.